Mitendry piano no tiako kokoa mba hianarana satria ny piano a de tanana roa zany ndray miasa ary mitovitovy a ny fihetsiky ny tanana fa ny gitara de tena zavatra samy hafa sady ambony ambany lay zavatra tendrena de sarotra kokoa.